Su ja yoo ja ja vijii saa na ku ja kadaja yoo ja viji sa´a chi vina chi vijii ni saa vina keeyo kuu yu´uva viña te vijii sa´a ja uu uni yoo ya´ate kua’a jaa in kuu ja yoo kuaa nu yaa yaga chi ni’ini xeeku sa´a tu ko.